Amin'ny fiegnanantsena zany an de fifamelan-keloka Io de agnisany maro zany ra Ilana ananjy. Satria ra ohatra Zany ka hoe misy olona roy misy disadisa aminjareo roy ka hoe tsisy ny fifamelankeloka eo aminjareo roy de lasa tsy mentsy miteraka problème zany izy io, de tsara be zany ra ohatra ka hoe misy le fifamelankeloka amina fiegnana.